كيش دير سوندويش شوفو جيب الخبز وجيب شوية شلايض وجيب شوية بالاك لحم وجيب شوية قرماح شوف نتا وش حاب تاكل حط السون- افتح الخبز ارمي فيه كلش لداخل وخلق الخبز وبدى تاكل بصحتك